Ma ütelnüq, et kõgõ parõmb om <hesitation> iks õliga praatiq. Selle et egä asi and väikese uma maitsõ mano ja mino meelest õli om sääne kõgõ neutraalsõmba maitsõga.